من ذكرياتي الحلوة في الطفولة أذكر لعبة الليجو كنت أحب أبني أشكال مختلفة وأخترع جصص عن الشخصيات، وفي يوم بنيت جلعة كبيرة كنت فخور فيها، كل يوم كنت أضيف شيء جديد، وكانت هالفترة هي فترة مليانة بالإبداع، والمرح، ومن أجمل ذكريات طفولتي.